איך ווייס אז ס'איז דא זייער אסאך שפראכן. איך האלט ס'איז דא בערך פינף טויזנט אדער אפשר אביסל מער, אביסל ווייניגער, באט אזויפיל האלט איך ס'דא.